Suva tufiyu taku ya yooi yo'ora suva tufiu xii kiti vali, ta kuu ntiuyi kaa sa'aka, takuu chelekara ntakiiri ñaa si'iri ra i'i siji kai kaari tikiin taari aa xiaatiri yiun aa ntaniiri tikuxi, aa ntaniiri ya ika xiatiari xixi ta ñaa siiri xikari xiiri tufi miyu su mi saa kixaa taria, taa nuu xiaatari kuniri kakiri a xitaa nuu taari, xita nu taari a xikata mi cheleka sikakiri ntuvi tinkuaa nteeri xiniu ra saa kixa taa mi kiti valiyo ra a taa kuu sa'aa tukura saani chiña siji kixa turika takuu nixiyoi ikuu ra unnm <hesitation> nixiyoi ikuu ra saa ni sixi kuxa tu sa'aa taku kuchiojo kaa kaantu ntu'u ntavi xii kuchojo ra, taa nintayu kuchojo choo nitayuturi choo ra tikuiin yuu taari su tii taa tuu ta'a kuavaari ika xiniyu mi kiti yoo, ntuviva nteeri ikuyo chi xinii taari a takuu tuku ti yu'ukava kachina kara xini tukuika kaari, yu'ukava kara suu ti ntiaa ta'a kuri kaa taunu naa ta kuu kuaana na va'a kaa kuaana kanina takuu sa'aa kaa a isuu kuana kanina ra, ta nikaa yu'uka kachina kaa saara vitura xaa niikana kitii kuaana xiaa chi ta tu'u chi ti ntiaa ta'a kuri tika ra subi ti va'a kuri kachina ya kaana xinii soomi ra, tii malooa kuri kachina su. Ntixaa saa, mi saa chi taa tatuuna ra tami kuaana xia mi taku isuu kaa a i'i kuchojo kinina a koo i'i saata kinina ra, ta tukuntuuna kinina mi kiti ti kunina kaanina kara i'ini kaa mi yu'ukava ra xiaara i'ini ta tukuita mirika kuaa ntivari yaka kua saava kixaa mi sa'a yoo xini yu'u ya yioiyo chi siji kixari su tikaa ra ntiaa ta'ari, tika koo xiaani ntikuna mi yu'ukava kaa chi ta tuu ti sa'aa va'a kurikara ni ntuvaari ta mina koo ntaa xiiri su ti ntiaa ta'a uri teeri xiniyu ya mi yo'o.